Ny biby efa notariminay le biby le manjary tarimigna regny zahay tsy de mpitarimy biby fa ny efa notariminay zay fandroàka fao.